.د صحرا ژوي د تودوخې د زغملو، اوبو د ساتلو، او د شپه‌نیو فعالیتونو له لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي .د صحرا ژوي د بقا لپاره ځانګړې تګلارې لري، ځکه چې صحرا د اوبو کمښت، لوړه تودوخه، او سخت شرایط لري. دا ژوي له طبیعت سره داسې عیار شوي چې پکې ژوند کولی شي